मोरोक्को हो देश छाव कोपाक खूप प्रसिद्ध असा। आणि लोक हांगर चोडशो मुसलमान धर्मांतां। लोक ह्या देशान तेंचे मशिद पावपाक जेतात।